Kua tëtä guasu tuisagueva japon, jaeko iroɨ renda, oiko ɨvɨ ikupere, mbaetɨ ndaye yaesa mbate iroɨ kuape, jaeramo iroɨ aveiño jokoape